मु घणा दना से देख रयो था घनी मेहनत कर रया। कई बात है क्योंकि कोई बना कारण से तो अत्रि मेहनत नि करे। यार मे भी तो बताओ कोई तो <noise> राज होगो भई था ये रपीआ की कमी पड़री। कै भई थाये भई असि चीज छा री। मुं अनांग उनांग जाउ तो भी <noise> काम कर ता ही दिखे। राते भी सबसे मोडा सो वे अर सुबह भी घण जल्दी उठ जा। ई के पाचें था को कई उद्देश्य <noise> है यार की मनख थाक ही नि रयो। काम के लारे आराम भी जरूरी है। जरूर-जरूर <noise> असि बात है यार जे था बना बताया ही अत्रि मेहनत कर रया।